طبعا، <noise> تسليك الحوض أو المرحاض لازم أحتاج مزيل للإنسداد، ومي ساخن، وسباكة مغرفة. باستخدام السباكة المغرفة لسحب المي الزايدة، وبصب مزيل الانسداد في البالوعة. بصب المي الساخن بعد ما أزيل الانسداد، وأنتظر بعد دقايق، ثم شغل الماء الساخن للتحقق من تسليك البالوعة. إذا ما صار كل هذا، بستخدم المادة الكيميائية للتنظيف.